Organik sabzavotlar qimmat bo'lishi mumkin, lekin ular ko'pincha yuqori sifatli ozuqaviy moddalarni o'z ichiga oladi. Tabiiy usullar bilan yetishtirilgani uchun salomatlikka foydali bo'lishi mumkin.